Nu alu tanga eˉ alɛɛ a yoraya ken eˉ le ama eˉ doo doo taaloo aloo bara so eˉ bu loo naa si maa ke'n alo aa doodoo bu kana anya pya nee a ibee ba naa su lorgor eˉ alu tanga eˉne leera loo eˉ nee ke'n pya nee a kɔ ba kpea ue eˉ kɔ mɛ nu ba a doo mɛ a naa le doo nu a bara le eˉ nyorbee kɔmɛ sor a bara ba yora nyor teh kpaa kpugo a bara ba ɛrɛ eˉ nua lunu eˉ a bara lɛɛ loo ba naa a tene nyoe nor kɔ mɛ pya nwii nee eˉ a nua pya nwii nee naa de'ˉsoa eˉ lu amua sa biu ee loo yoraya a seh, eˉ la nua sa yebe nor ba ba doo yoraya lu gara goh a tera loo seh eˉ alu nua sa a le doo woa seh lo nee a le bee uahab æˉ ale bee lo gbene ke'n naa tere dee loo <hesitation> ken' a kii kenekèn lo kèn kee eˉ lo ken' ale ye lo ken' ba le barabee ama ke'n ba naa ture dee loo yebe ka ke'n gbaa nu a tera loo a fera loo a fera loo a tera loo a fera loo e taata lo bara so̍ maa e le loo lo al'o a biri bara so <noise> ken̍ o lem ama ken̍ taata eˉ doo ke'n i' nle bu kana doo anaa ke'n aa dee eˉ baa bee kɔ mɛ nu pya eˉ beebee ba doo mɛ a naa le ba so kɔ lorgor kaana kɔ mɛ nu ba doo eh kuma loo naa maa ke'n e nu a lo pya lu nu naa le bee kɔ lo kpugi naale lukpugi le ba da so a nyaa wo se su zia a aa dee bu kɔ ba doo ba oonu Pa pya e ba le bee eˉ su su nu lee eˉ aa beke sa su nua pya le doo doo pya bee kere pya eˉ pya ba loo bee le bee e su nu eˉ su ba sugara nu aa dee eˉsa ba o su tema nyor dee su nua, pya loo a kpee ba sugara maa kpugo loo adoo kɔ nee aa o'o nu a yaa mɛ a yere nee a le kpugi loo because o da yaa nu sa o pee bu o kpe eˉ kpugi o bee ɛn-ma dee kɔ o kpe loo nu sa sor waa kpe lo kpugi sa o ɛrɛ lorgor o bere aa loo ke'n alo yaa doo nor o'o doo ah eˉpya lo nee a i bɛa baa aa dan kɔ nu aa ayah yebe bee zia a wan wo amake'n eˉ ona so kpugi maa a yii yebe ke'n maa ayii tɔ̃ nee maa a gbe-so nu pya nee sor maa eˉ kiah o da nee kɔ ba baa zua ni-ee maa eˉ lu naghe eˉ nu a'lu nu doo kuma loo lo maa e maa aayii yere ya maa a gba yebe kaken gba sua eˉ sa lu loo eˉ yii yebe ka yera yah a nwan wo ama ke'n zia naa le nu aa so kpugi o da yaa kwɛne eya eya eya a kure Bari ba o daa yaa koba koba dee maa loo a ma ke'n eˉ kpee tɔr buma maa loˉ nwan wo zoi cup ɛre ba bɛrɛ naira eˉ ba eˉ a lu nu ale yere ya sa lu loo pya ba ii bee ba lee oso loo ba bɛɛ eˉ with poro benyie eˉ lua nua sa a lee doo woa naa le doo wo eˉ nua sa a naa le doo woa lo zia eˉlo kpugi naa le pya nee ee bee ɛrɛ zia ba deˉˈ lo zia naa le pya eˉ ɛrɛ kpugo eˉ bee waa le ba lo kpugi le a ba tam naa le tam naa le lorgor so dee zia naa le maa fa a so kpugo mii a ɔɔ a so kpugi zii a lolo mii amoa u'o o'oo bɛrɛ naora nwa bɛrɛ naira ono bɛrɛ naira. Zii alolo lo mii ba wɛɛ o bu alolo é a bee bomɛ nee zii kènekèn a nwa wo a ma kèn é a nua sa ba o doo woa naa le doo wo le nu é alo è bee le a kèn ama a tɔrga doo naa ma kèn e sor alo le bee le bee yenbe nu ẽ lu ɛrɛ ba nu alo gbe pya beke aia dee sa ona a kem ba muɛ nu a le alo so ba kɔ ayebe nee ale aken ama e bee ɛrɛ kpungo é pya lo ba le loo alu so lo o sua a pya lo nu aya kɔ kue pya aborho o kɔ a doo lo nu é ba doo lonu. Sa su yere bɛ e ba ale a zià nee bi su kpugi e keere bie uh sa bén taa bu akpo sa su kpoogeloo sa sur kɔ kereken é anua sa bee doo doo woa o su kèn kpoogeloo kpugi kɔ o su a kpugi o muɛ naa kpugi e anua sa o yora a loo sii bee o kpugi naa le pya <noise> lo dogo a doo wo naale nee lorgor nu obee da le a kèn ama a tɔn ye pya nee sa bee torga eloo nu alo ɛrɛ naa le a pya dogo a doo wo e a nua sa pya ale baɛ ba ɛrɛ poro zii benyiè doo doo woa o mɛ ma kɔ loo nee yèè nyor teh mɛ lo anua nee a aa zii ɛɛ a yii a zoo ɛɛ a gbaaga yiiloo nolo ba dum a doo wo naalee e kɔ ba su ikɔn be ma ba naa yere kɔ lorgor nee e pya ba dee à a kan sa yiraya m baa baɛ doo kɔ mɛ yebe nee ba nulɛ e pya nama nama nee nama mama nee waa a kobee e gbe aga ba naa ɛrɛ nua lorgo pu'in kuma loo lorgor nu ale yira ya ba ɛgere bu tɔn yira ya sa lu nu sa su ɛgere ba nu ken a ny'a abara doo su sere ba yip kpugo e ba mu ɛ kɔ ba nee dap dẽ lee ba daa wa loo kpugi é loo kpugo ɛɛ so wa lee ba naa so yere bu biibii so that zii zii nee da aatɔ̃ ba naa su lo kpugi su kpaa naa ke'n e ken pya nee ẽ aatɔ̃ sa yii ba naa su loo kpugi su kpaa naa eˉ eˉ zii zii e ɛra ba ken a loo pya nee da yoo sofam. Ba su to kpugi ba su li kenekéb ba su loo kpugi ba su iyere bu nyor ba su loo kpugi tera kerekah ẽ pya doo na bara si e bee ɛrɛ kpugi loo ẽ a naa doo wo kɔ ebee le doowo ẽ a nuaisa pya loo beke ba naa su kpugo su mia ali su wɛẽ gor alo bee su kpugi tere a bara so wɛɛ gor lo doo doo nu mɛ a naa lɛɛ dowo m pya aloo bee bee nor ba fɛ e alo bara so ama kèn mɛ ale kɔ mɛ i aakèn sa ì sua e kɔ mɛ nu pya a kpee a ma a doo mɛ a naa le so m naa kèn e m na m bee keer doo lo sa kɔ nu pya kpee a ma a doo mɛ borloo kɔ mɛ o kpan nua le loo